Sa të lash pethkat me- me duarë ke mbzonjë një tighar te ku të pujarsh pethkat, ma ke mbzonjë midhema një sponxë e un detersivu o kandexhinën, u prodottu çë ndo njeri do ghuzarënj.